Niboñul budo <noise> simano san nak ucohohal mé, Simano saan ubajaal mé babé, alal nubajalé simano surubo. Simano surubo nubajalé babé. <noise> Ēmano yara ébitik, asiil nagé yayé émano yara ébitik, naputo najool yayé émano narégi yayé éwagéén; yaan unáfémé bujaal. Ēmano yaan nak unaaf mé bujaal yo yoomé émano éwagéén, oli babé son nak ucoho mé. Baré saan urégmé nufonkahé; éwagéén yayu nurégmé nufonkahé écimé babé nak uhankéén nunaaf memeek, babé yo écimé nak uhankéén nunaaf jambi unoom jaju jalang jara élunlum parce que érasihon yara élunlum éém jololi babé jojaju éwagéén. Ēwagéén basilé bololi bo oli nak ucohomé babé bo nérégé basuum Nang uboñul budo érasihon, basilé baan ésuum mé may, basilé bara bugaan gaan umimé gaamé burong nang gahaja gara Dakar mé babu burong bara éduliin, ésiil yara éduliin. Ērasihon yo nérégé basuum, baré nang bésiil yo basilé bara babé, hani, aan bat uju ucoho normal nang miin ucaméén mé. Nang ubil fucoho aw bégoor ma fariit aw bugayuho. Yo éduliin sijahoré; écimé oli babé éduliin yayu uñumut, écimé nurég nufonkayé éwagéén yayu, yayé écimé